بحب أتحكم وأفضل التحكم في النار لأن النار ممكن أن تأذي أحد <hesitation> ما بحب أن يأذي أحدا بسبب النار بحب التحكم إن ما يأذي حدا لإن النار كتير كتير كتير قوية، ما بحبها ما بحبها مرة، ما تحب النار.